मान्ड्रीक मालिक को इदेंग रहे था। ती कोड़ान पाले ती काईचे वारु रहे ती। अते चे असा करे की ती जे तींड्रा मालिक रो। चे दूसरी मान्ड्रीक ने लियावे ती चे अते काई तीनों का जे नी प्यार करे करें। तीनों ने खेलाडे ती काईचे। काई अते चे एक खुण आमने भराईन। अते चे काई रोडे ने अते चे। घर छूड़ीन जात रो ने जे कुट्रा रो चे। काई तीनों इदेंग रो तो चार तींड्री आशने वाईडी प्यार करें। ने अते चे काई अवारा थी चे मोटा हो जाए। ती अवारा छूड़े ती काई चे। सोचे की आपनों ग नानला होतला। तो चार आपने आशने बास कुट्रा प्यार करतला ती काई हाई हाई नी करें करें अवारा छूड़े ते हैं। चे भी पूरा सडको पर ने अवारा घूंडे बादलो ने जे डोगरी ने बचडा रो। तीनों का जे काई जे डोगरी ने बचडा मोरने जाई। की ते चार तीनों का जे काई बोला तीनों भी दूख होगी में अत्री मुश्किल से तीनों जन्म देधलीन। ये सब करें करली ते भी चे नीवा चे नों ये बिमारीन हतली करें चे तीनों भी काई।